<hesitation> Ɗum kaa a lanndoto joomum innde muuɗum e yettoore muuɗum, e nokku muuɗum. Caggal muuɗum lanndoɗaa ɗum hoɗum sabaabu waɗi so joomum wari ɗon e hoɗum ɓilondiri ɗum e yewtere ndee. Ndenno non watta so paamanaa ɗum faa gassa <hesitation> anndaa duu, enem-minem Maasina, min lanndoto enɗam, ngenndi muuɗum. Jonkaa non watta so paamaa hoɗum woni alahaali joomum sanne sanne.